Tantarany, <hesitation> ino zen̈y raha azoko volan̈ina aminao? Tantara ny sezy, sezy andra areky zen̈y, namboariny zen̈y izy io. Mety zen̈y olo afaka mipetraka aminany, afaka kajoan̈a, izy ndreky zen̈y, ipitrana fo zen̈y tsy- izy izen̈y tsy raha atao koa tsy raha fo an̈abo nany ao.